Ɓe nyɨ kɨ rit ɗɨ sòsey. Mpì yadda nen cɨn, ɓe cɨn nyɨ dei-dei kɨ la kɨshak kɨnɨ. Ko nen pɨn nyok gurmi, mpìteko nyɨ kiyaye kɨnɨ ɗɨ. Ner kɨ rayuwa kɨɓut ɗi, ɓe nyòk ye mu pò fut kɨnɨ mpòtur nyi, nyɨ kɨ amfani mùn sòsey. Pipi ye pò ji kɨ amfani mun mwa gyɨ mwa gyɨ kashi dung-dung. Mpì ɗa ɗak-a ɓe mu kiyaye kɨ nyòk nyɨ mpì nyi mùnu ka. A ɗo nē lē ka labɨ, ɓe ner kɨ tòng ràyuwa kɨɓut ɗi, ɓe go ye kɨ cȉn wasa kɨ nyòk nyi, ɓe karshe kɨni kɨ rit ka. Ngas mwa kɨ ɗo kɨ̀ mwa ce, tè, ke kɨ la ka kɨ tong ka pàng. Wàtò kaɗang gha fwokom ka, ka cɨn banza, ko ka ɓe a cɨn mbì akuk shɨ nyok fa, ɓe karshe kɨni, ɓe a ɗa kàt kɨ shang ka. Kɨt kɨni, ɓe kò ce ba kɨt ka mùt. Mpi ɗa ɓe mun gurmɨ mu pɨ warng Nyòk kò ye mun pò fut kɨnɨ nyɨ. Mu pɨ warng nshàk. Ghà pò kò nyi, ɓe go ce nyɨ pò kò ce pet. Tòng kɨ yɨl ɗo ɗa. A ɗo nē nen lē mun gak-gak a. Ɗang a ni mol gha ɓa ni nyɨ ko nàmshit ɗɨ, ɓe ɗɨder ɗang ghà pò gyi kɨ taimako ce ɓa kàt dɨ wè? Mpì ɗa ɗak-a, ɓe rit kɨni, ɓe ya kamata ko mù pɨn warng nshàk kɨ̀ tòng ràyuwa nɗìn yɨl nyɨ. Ka ɗa pi warng mòl gha ka, ka ɗap nyɨ po bɨ ce ka, ko nlongɨ. <noise> mpì ye mu ni kà lòk-lòk nyi ɓe gurm mwa pò cɨn kɨ wasa kɨ en kɨ mwa-mwā. Pak gurm mwa shwe bi mwa nang tè goskolo nyɨ mwa, ko mwa pò dùn kɨ̀ rayuwa kɨ mwa shɨk. Karshe kɨni ɓe mwa mùt ɓe mwà ɗen bɨ ce nɗin yɨl ka. Mwa jɨ kɨ contribution ce ka. Wàtò temako ce kòmè ko mwà cɨn society ka kɨɓut. Mpì ɗa ɗak-a ɓe mwa pò cɨn kɨ̀ wasa kɨ nyòk kɨ mwa mwā. Ggo, yan ta'ada mwa, do wàtò go mwa pò mwen ko mwa cwo gurm mwa gak mwa, Mwa pò ɗap kɨ nyok kɨ gurm. Mwa ɗap nyok kɨ gurm pò bɨ ce ka. Mwa lap gurm ko namshit ɗɨ gàk. Mpì ɗa ɗak-a ɓe ngan lɨ tē rayuwa kɨɓut ɗi, ɓe ya kamata ko mù daraja kɨ shàk. Mu pɨ warng nshàk, mpì ye mun kɨ bi mwa dung-dung kò ye mu iya kat kɨnɨ dɨr shak ner kɨ ɗa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nyok nyi bi kùm cɨn wasa shɨk ka. Mù kiyaye kɨnɨ ner kɨ lafiya, wato mù sabtata kɨ tòng rayuwa funu mwa, ko mù ɗir, mpì mantang mbìle mwa mwa we ko ina ko mwà jɨ mwa cùce mùn kat. Ɗa mwa kɨɓut ɗɨ, mwa bi kòmèye ko mù leng nɗin kɨ rayuwa kɨɓut ɗɨ. To, kaɗang mu ya ɗang mu ɗap nyòk ne ye nen pɨ mùn nyɨ kɨ muhimanci ka. Mu ɗap teni nyɨ pò bɨ ce ka ɓe kɨt kɨni, ɓe nyok funu kɨ̀ sòn ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe mù la pò kɨ nunu mwa, Lapò kɨ <noise> punu mwa, mpì ko nyòk funu nyɨ sòn nɨ. Nyokɨ nyi bi kòmeye ko mù cɨn amfani shɨk sòsey, ko mù kiyaye kɨnɨ, ko mù ɗir rayuwa, ko mù tòng nèr kɨnɨ sòsey. Ngani nga pò pɨn kɨ shawra, teni nyok nyi bi ko mu cɨn wasa shɨk ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe mu làp yedda ko mù kiyaye kɨ̀ tòng ràyuwa nyɨ ɗɨ. <noise> mu lap ɓɨ, ɓe yayuwa funu ka lòk-lok nyi, ɓe mun pò pɨn kɨ warngɨ nshàk sòsey ka zàka. Ko we pò lap kɨnɨ teni gyi, gyɨ kɨt. Ɗang karshe kɨni <noise> ɓe kɨ me ba halaka gàk. Ngan pò pɨn kɨ shwara tè, rit kɨni, ɓe ya kamata, ko mù ɗà nyòk nyɨ, <noise> kɨ rayuwa kɨ muhimmanci. Bi ye kɨt ko nga li ɗo ɗa.